شوف طبعًا هذا السؤال بختار إني ما أكون مضطر للنوم عشان النوم يظيع مننا وجت كثير مرة، كمان لو ما نمت أبدًا بجدر أسوي أشياء أكثر وكمان أتعلم أشياء كثيرة وجديدة، الأكل <hesitation> مهم بس ممكن نلجى بدايل له أما النوم فما أعتقد إن له بديل.